Ti'i ëch t'sëkëbyë yë t'sandyë tykyëxpë porque jue yë t'syusëp y xa'ak okëp yë y tyam yë, y ji'i yë tu'uk mëdyë ëch mas t'sëkëbyë yë a'ax nyënëmbyë tu'uts pajkë yamdëk je'e ch'iukë pero juek ka ye'e mas, mas mëj janchë ya'ay jë y në ko'o oy mich dun naj jëkëmdun jë tënay nyëkë na mëjk, nyëkë na mëj nabëp jedun y t'syusëp y xa'ak okëp je'e padyë ëxh dun t'sëkëy.